<hesitation> Isuro dɛ ɛbɔfow wimuhɛn, mu nua ɔbɛyɛ a fow oo! Ɔbɛyɛ a fow. Na nyimpa yɛnam asaase yi do na "bicycle" koraa ɔbɔbɔ wo eku a ɔbɔbɔ wo eku wo. Ahɛn bebree na ɔnam asaase yi do yi a akwanhyia ndɛ na ɔkyena yi. Mpɛn ahe - woara wɔwo yi dabɛn na atse dɛ wimuhɛn mpo abɔ famu da. Ɔnnta nnsi ntsi yi suro nadze ne nyinara to nkyɛn na fow ae. Na beebi ɛrokɔ no so megye dzi dɛ ɔyɛ adze a apɛ wɔ wo mbofraber mu na wo nsa aka dɛ ebosua adze wɔ amananadze. Annkɔ a ɔankasa annkɔ a, henfa na ebɛfa akɔ ntsi bɔ mɔdzen ara na fow. Efow a ɛnye afofor bɔ fow. Ɛrokɔ a pɛ buukuu bi, na pɛ adze hyehyɛ w'asowa. Orubotu a na wɔse etse dede kakra bi, iwie a na apɛ wo beebi afa ae.